أكيد هو البلاستيك يعني يعيش مئات السنين في البحر وفي البر. وعلماء الآثار يعني بيشوفونه ما- ما يقدرون يتخلصون منه. فأكيد لازم نوقف استعمال البلاستيك. لكن في مصالح وشركات رأس مالية ما ترضى توقف هذا الشي لأنها تستفيد من الأشياء السريعة الجاهزة اللي تقدر تبيعها وتنقط وبعدين تبيع أشياء جديدة.